Anao zay any da koraha mahay karazakaraza toera fisakafoana soa reto, ka mety misy sosokevitsy tianao omena ahy ve kegny? Fa i aho manko mba te ihina raha soasoa, toera vaovao sady mba fa mahazatsy anao?